Molo molo binatang do ulok ima mang gigi iba kadang maligin ulok i kan magigi molo, godang ginjang songon i kan kadang, mambaen molo manida i iba maligin i iba kan lewat ma ia songoni hii! Langsung ma sanga son dia rohakku da molo maligin ulok i kan songon, songon adong ma memang bagasan ni rohakku molo ma ligin uloki kan mabiar do au molo maligin nakan kehe mau i molo maligin ulok i kan, ulok ma molo <hesitation> binatang na mam baen ku magigis salah sadana.